Etseme bw'obuthuku, obuthuku ngabya ingayowa omuthima wayi owosi <hesitation> tu obuki obuholho obw'osi inganabuwithe omwa muthima, isingawithe ebirengekanio, ebyangabya ibikanzubaya enyuma, tu ingye owosi ingane mwamasekaa, obuholho obw'osi ibuneeho, obwo bw'obutseme ingye <hesitation> obutseme nga nganza ingane ndeke inganemuyowa ndeke obuli kandu kosi.